سلق البيض سهل جدا، أول شي حط البيضة في قدر وحطي عليه مية كفاية عشان يغطيها بالكامل، بعدين خلي الماي يغلي على نار متوسطة، لما يبدأ يغلي يخفف النار شوية ،وأترك البيضة تغلي من ثماني لعشر دقائق ،عشان تحصل على بيضة مسلوقة كمان، بعد ما تخلص طلعي البيضة ،وحطها في ماء بارد عشان تفضل تبرد وتقدر تقشرها بسهولة.